स्विट्ज़रलंड के बारे मे मोके कुछ नही पता है। वहा लेकिन बहुते मन घूमे जाथे। जेकर वजह से मोके ए समझ मे आथे। की वहा के लोकतंत्र बड़ा बढ़िया होही। वहा के स्टेडियम मन म क्रिकेट मैच भी होथे।